O sei d'agosto do mileneuveçentoquaranteçinque in sciâ çittæ de Hiroshima l'é stæta cacciâ a primma bomba atomica da parte di americhen. E a l'é stæta 'na devastaçion.